Manana namana akaiky telo eo a izaho: ny anankiray <hesitation> telo amby dimampolo taona, ny anankiray efapolo taona ary ny anankiray enimpolo taona.